ما نظن إني مثلا نحب أو نمشي- نفضل نمشي للمريخ سنة كاملة، لأن السنة كاملة والفضاء خطر، يعني ما في ظمانة إن- إن الواحد يرجع أو شي، فنحس الأرض فيها حاجات واجد <hesitation> الواحد خاطره يجربها ما زال ويشوفها ما زال.